<noise> ei, aiteh, ma ma joba sõi. Jaa, ma tiiä küll, et <hesitation> tiiq tettü kana om üle terve liina kuulsa, agaq ma kah'os kanna ei süüq.